Tu'ún lusu tu'ún ntasá kanatuún kɨtɨ ya'a jinati suni suni ɨó nasa kanatu'unti jina'ati chi kanantuku ta'antí jina'ati ntenu kanaketa'an ka kú lusu'a, lusu ya'a hora este ka jikati ini ichɨ te nu ni ka jinuta'anti te ka ta'ani ta'anti jina'ati, ka taani ta'anti jina'ati te ñua ka nakuni te nú kɨtɨ yií xi kɨtɨ sɨ'ɨ ka kutu jina'a, yua ku a ka sa'atu lusu, te suni nu hora kɨvɨ ja jɨ'ɨ in nayuú ña'anu, kɨtɨ un nteé ntauxa'ánti kanchatɨ jina'atɨ ve'etɨ yuan, xi kentati in in a luú tɨ'li kentati te yuan jiá'anti jían ntauti jían ntauti, te suni tu'ún yuan chi suni tu'un anaá xaán vai kutu un chi yuan kainstu'unti nu nayiuú yaá jina'ati ja kúú in añu nte kɨvɨ chi kuú in añu, a añú yaani añu jíka ku, ta'an jíka xi ta'an yani kuú, te ka jɨ'ɨ nayiu un suni yuan suni, lusu a suni ka ja'áti in tu'ún ja ka kachitɨ nu´una jina'ana ja nayuú yuan kuɨí nte kɨvɨ a yani a jíka ko naá naá nayuú un achítu jina'a yuan kua suni ka yuan kútu ja nteé ntáu lusu xi ka jiánti jina'ati suni ka nteé ntáuti jina'ati nu ni kajinitɨ nu in añú ja jiakú ja kuáá ya achitu nayiú ya'á jina'ai suú nayiú ña'anu a jina'aí.